Wala <hesitation> touwakhou kenke lanti kitene mokho sou kama ama tampi. héé joŋandini wakhatini gnanta bana ta. O ku khakhatingha o kou khakhaatini nkaane yimé. <hesitation> kharaŋou ngagni mokho nbe, an gana ri khara modi nkharaŋou. An mpaaba na liti niya a nan nkini modi ke. Yoo kha an mbire no gna. Kha golignaŋa, khaye golignaŋa khaye kharaŋa. Wala a ranta gnana tampiye mpale. Kenke ngagna mokho sou kama. Khaari gana khempe kha khenkha hakhatini ndiatanto gnani. Parce que geli khirinda kha mpana ngana khirindi. Ini kha wundunu ya. Khana guiri kha na yilé yimbe nkoumou, ke ni fedjiri nkharan gnimbe gna. Khana taakhu kha na kha walakha ni nghutu kha na takhoukhaga kharaŋa. A yiwa khirssou na bogou ina daga misside. In da sali i gana dougouta indari yani wakhati nbe. Kenmbire ina ti kéta khara khana kharaŋé mpeyindi, khakha na guiri ina ti khakha na ngiri khana nsali. Khakha na giiri kha na sali. Kha nda sali. Khana gnoŋo kholo ŋoutou. Khana daga gnoŋo. Khandari sere beni ga sossene. Ina kou ndouran mpeyindi kounkha ina yile nkhenthié ina nkini ina sosso. Ke ni modi nkaani gna. Mais sere lanta tuwakhou nke nkita. Mokho sou kama ama tampi comme o ga kiye be sassa. Bon laayi tini a fo gabe ni khalissi gna. kha ke ndi mokho sou wadjibi ana tampi ke gna. parceque sere ntakha ntélé goligna kharamokhé daŋa wathia, madarassa ni li, daara ni li bon an nthiarano gnani tougana. Ina madarasa ntouga, ina daara ntouga, eywa mais gagna mokho sou angana khara kharaŋé ké ké nokho, <hesitation> a di tampiye gna tirindi. Ana ntakhou wa, pessé an, an kharamokho ga nkharaŋoudini kébé. mana ndaga takhouwa khadi ana gnile sa, ani khara poura nan kati tounou. khara lekhe ke ké i ni kinaŋa mais il faut ana ndaga takhouwa khadi, a gnimé nan daga dou tanpindi, pourque a na nkatini i tangana a na nkatini i tounou, yo éé wadjibi gnanéyi, kharaŋé nké ndo tampiyé gnani. Aranta gnana tampiye mpale. Wala kembire khara lemakhou; an gana gna diopana ini lemine ke tirindini, i nan tirindina ina ti ana diaate, ana ndjatandi, na woutou baane kati tamou. Baane, filo, sikko, nakhato, karago, toumou, gnerou, segou, kobou, tamou. Lemine ngana kata kou tangana wakhati nbé a ga da kou tou i gana léminé bé. A fati nanti i gui kharaŋoundi néy dé, mé léminé ké yimé i na tirindini ya. ina tirindi i na tanda diaté, diatandi nda. Bo seli ganagni agami tou wakhati nbe ama kigné khara lémakhou. Kha lemine nga daga a gada kou tou wakhatinbé a ga sagué diatandini ma tamou. ina ti a kigne khara lemakhou. A gana kigne khara lemakhou ke mbire ina woutou ina deni khara lemakhou. Lemine ngana ri khara lemakhou nkha <hesitation> o gagna deberini mokho fana bé modi nkani. O gana ri ina woli nthiappe ini ke ndiourini ya a dioura moule ke. Ina bismi arafu kou inati ba, siin, mimra ina ké safa an kiteŋa, na woli nthiappe ndiougou diouguéyi, ana tara. Bon <hesitation> yakhari ntaganté, yakhare be an tangante ngani i ga tu ke yakhare ké ni moumini yakharé gna, wala kéna féyé gna, ke na nbambou. Kho iga léminé lamané nbanbounou mokhon bé. Ana mbambu adana khara gnimbe ké fana tani sikki. Ke mbire an na gnakhandi ina an gnimou laga awa donko. ina ke mbire assouna douwa. harna i tiimande nowondi daŋa.

Donc an ngaana alkhourane ke timandi kounduŋa. Bon ke mbire an na daaga arssala. An ngana arsala woutou kéta, arsala kharaŋé nokho, gnani kéta. ke mbire ina fayi séla nga tele moyissi ina a ŋorienter ana daga moyissi. Sere be kha khadi anagni a kama ni <hesitation> a sarano nta moula ima i hadiounté ŋéyi. aranta continene, yo kénbiré aray alay féyindini.